Maq olõ kõiki pääl esiq küdsänuq ja piät ütlema, et mul nigu erilist eelistüst ei olõkiq. Et <hesitation> noh induktsiooniga om hää tuu, et lätt kibõhõhe lämmäs. <hesitation> Gaasiga lätt ka tegeligult kibõhõhe lämmäs ja maq ütelnüq, et sääl om hää, pall'o parõmb reguleeriq tuud kuumust. Aga, nii et maq eelistä noid esikiq üle eelektripliidi.